Ja na katata´ayo sa´ma chi iyo nu ntukuyo in you jite yua yuu ntaa te nu iyo in cubeta kataa ntute yua e josoyo sina´aga chiiyo soa saoma yue te nun chiiyo soa saoma yeta nu ochii saomaro te nu yua mino viji yudite chiiyo nama mun diio nana te nome te kiko, kiko onte too moja tele te vada saoma nu yiji te nu tuka ntado te so tuka nu tuna nt too sutuu ntiko ku onte kiko, ntukuyo ja ja ntuu e saomaro yua nosa, nosa ve mana te e soka ku ja kaa kee ni niiyo sua te jesoftugo titute sua te kiito inlo westka yuu te tuna westka e yuate te joso ntute onte nu ntute kento sua, nu keentote te too yua te ni´i ju´uniyo yua te jataka´ayo ja ja vita ichi.